<noise> Eoa i zareo ndray pakistanais ndray, <noise> ty ndraiky mba hein! Hafa koa araiky ity. Ny andreo zany hoe poulet byriani ny andreo any, bakeo poulet karahi zany. Zaka anatin'ny zaka io karaha ty: io zany misy akoho anatiny ao, bakeo ataonao saosy, bakeo asiana episy maromaro aminazy ao tonga de miboaka mihitsy sady mampisy appétit-ndreo raha karaha zany.